Haliji duniyaru jo nde duniyaru haire dun waruki to dun latto hanɗe a fewowo t dun latto a beɗɗo w manda dun tauwa a dw hala ka daidai ka nan da ta salaka ka andu da ta salad ow maka to a hokkoi habar ma hokku ka hanka kan ta beddu to bo ayi a wawata bedduki a wawata se a beddi ko hani mu nya ngam duniya hairu nafa goddum diddin ngoni jande ta hakki lani hakkilo ma dow do jan de wadi amma <hesitation> jodo neɗɗo hayum ndeni ma wane wi kaza wane wi kaza to dun yahi dum warti dum binciko wane an wi kaza a’a min miwiayi ɗum hanta jamare wane eh wane a wane ma dn dn dun hanta wane a wane wane wane wi kaza a hunto mo don don a’a gaskiya mi wala don ko ngami wala don min nyan de deye mowika ‘yan nde kaza to min kam ni ko nammi nda kom wi’I hanka ka andumi b mi bo wala hala feure wonde dow don ngam duniya dun jodo jam. Dum himmina jam todum warta alatido kullum e hala kawadayi bi’a kirkiroda bi’a hanka wadi, gam neddo wartai fewowo, ko adon wara felle todum eini awara heidum wi’a datton gulmaka ton wara to wodayi amma to dun andi a kirkijo adon wara a daddon wane ko dun wolwata pad, wallahi dun ta ‘yata hala a warai tawaka ngam wala kulowo ma yadake a labi a jardake a jarda do to du jabi ma bo ha yeso Allah a jardado to ni’I hanjum duniyaru ngarta a bi’o wo gon nga to habar ma gokka habar gong a to goddo fewani goddo ma ba ka nastayi ma ta hoshika ma ba ananayi ka na se ta kula to goddo don wolwa halaji goddi a jo di felle wane wi kaza wane wi kaza to ba’a kurma ta ma kula a’a wance wadi kaza bi wane wadi kaza to di’I fu to dun tauma adon nder halaji din njodo da nder hakkilo mada natsuwa mada to halaji di ngala babasudu ngan duniya hairu deni ma to dun wari mo jodaki renayi horemun a hnduko mun ko dun yidi fu dun wi ai dum dow don wadi kaza bo jodake. haba dum andi wane. Hanko mo wolwai ko buri ni ma <hesitation> ayi neddo o warti yardinaki rayuwa ka’a se hakkilo rayuwa se hakkilo ngan neddo noyi ata fu duniya dun na non moni hairu ngam latto da a kirkijo daga duniya diga a fofa ta mayi di mada dun wolwata ngam ‘yam nde maida a wala don se dum wada ga wiki wane wane kan kaikai won kugal feure hank bedduki manda hanko hala nanon ka wa’I ma hanko to mon ani hu nde mo dartako ko mo nani se mo beddi to hu nde de wadayi ma to o nami mo wi’a nde wa di t di fu latto da adon dow lawol gonga a wolwa ko andu da ko wadi wadayi an a kaya ma ta won hakkilo hu nde to nde wadayi ni ta don yeta nde mo hakkio jabata ka fa dle neddo gokka kan nastai hakkolo mudun andi won ko dun hakkilo jabata wo bo ko hakkilo jabata.